Ra beuk brob roo ru lo ra gat ra gat roob carashi per no tan sa sa ra beuk ra beukga nic sirb ru rashi par ricansa ralo caro rinebeñ ra shi ra lo caro sa ca daiñ ish ra beñ re rine ru ra beuk daiñ com ra manga rap rashi ah ra manga ra- rap da ra speshuanrashi rni rashi llet ra gat nic nu cara manga re pe ru pur len daiñ cansa rashi nu si ra manga nac nu shudeñrashi per ra nic shi shi tis ra rashi sheta ri ra shi caro nic la rican sarashi rdeirashi buelt lla de ramaiñ daiñ pues la ca rashi ritil cos ni raurashi ri- ri llunshi gost re beñ sa ra gat ish nic rau ra ralo maiñ ra- ramaiñ beche roc ritilrashi o na nubuelt richu rashi ro lis rabeñ nic ri lluñrashi daiñ sigac ritua rashi cos cos tis ni nga ish sa ca siit rkiu ra shi bel cuene llet ra beuk sigac ra nu sa cos ni especial par ni raurashi sa ca ra cos ni risibeñ lats ra cos croquet o sigac raurashi siit ra peru ra nic stal roo ru ra- ruarurashi lo ra manga lo ra gat hui com bro ru rashi ah ademas de nic ra stal diferenci nu entre ra manga sa ca ra beuk de quiaj rashi ra form ni nac rashi quiaj sioleru chic Rietne llet ra gat be- beche quiaj rashi chic te si form nac quiaj rashi te si ta sa ni ro rashi ra lai ra beuk brora cheu par rnasrashi cos ni raurashi llet ra gat pur cosh beche raurashi ademas de que ra beuk ruñ smiug ru rashi ra beñ ni cane stal ra beñ pur- pur beuk raap ra manga raap shiit rashi roc sa ca nubuelt ried bsí manga rine ra hiit beche llet ba cadushi cue beuk <hesitation> ba sua beuk cuerashi roc sheta ruñ ra maiñ daiñrashi llet ra de ra gat pues nic casi chusa sheta raap manga nu ca ra manga re per pur maiñ llishne pur len daiñ cansa rashi teeb rashi sic pa nac ra gat ra teeb rashi rcansa rashi llet ra beuk ba bia pur pur compañi rkiñ rashi pur beñ las rashi cansane raap darashi beñ ra lo cos ruñrashi por beñ na sirb sa ra shi par rapda rashi lo shú rabeñ ro palenk hui com roc pur ra cos sac nga sa ca neep neep ni rbe ra beñ roc rsan ra shi ne lla de roc pues rian ra beukga roc ten rapda rashine desde ro lisbeñ to nubuelt rieñ cadosh rashi es porque ni te beñ roc pues quesi res rabeñ ri hui ra roc don shinic callac o don ba nu sreñ maiñ loshi o Rui rui ra beñ ish shinic callac roc chic sobre ra llúba ish roc hui com nu ra beñ rso rsu llaä-llaä ptú roc nal ra rsim ralo ra frut ish rsoob ra shi rsu ra shi pues roc ra beuk ra raapda roc den nac che bán ra beñ ne nubuelt rsala rashi ra beukga ba cansa ra beuk deeb roc ten sic sa ca nu beñ rdei roc las iban te cos te frut chic pues ra manga sheta quera sheeb gac ra beñ rashi ra lo cos ruñ ra beuk por ra beñ llet na ra BSIIÑ ra nic sirb roo ru rashi par plaag sa ca BSIIÑ cashi biu te tiemp la ni bio stal bsiñ ne si cre llet lla de bsalo ra gat ra beñ callap gat pues roc bdal ra gat lla de roc pues chembeshe ga- ga mniik lo ra manga ra- ra bsiñga ra plaag sa ca shu- shuaku ra lo ra maiñ ish raurashi roc biu stal ra gat ish cansa rashi deep len daiñ asta na ish stal ra manga nu na ra beiñ sigac sa ra nubuelt rcheeb sa ra manga llel hui com shilo ron ra manga ronrashi sic mood te biñi besh form ni ron ra shi ish roc to nu rabeñ ba callun shigab que shi nic callac nu sa ra shi rni que BICHA ne o ra lo cos ruñ rseiñ llic rashi ra lo cos ruñ rashi invent ra nu ra cosga disli sa ra nu ra cosga sheta. Na nubuelt sa rni rabeñ que ra gat rbe lsobeñ lso ra biñi beche rni rashi que nubuelt chine rian shi ra manga rui lo beñ que rsageis ra manga beñ que nu rashi nac bicha ne que ra bicha shal ra manga par guñrashi daiñ ra beñ ni sua ra roc nicane stal beñ rcheb ra manga sheta raap rashi manga raap roo ra rashi beuk re que lo ra manga na por nic sa ra ra beñ rcheeb ra nu rashi ta sa rguitk ra manga rbec venen lo rashi o nurashi rbe ta sa llíb con nic rguitk- rguitk rashi manga chic nubuelt por gal nic ra raap rabeñ beuk par den chieeb ilac ra gatga ste laad ten nic raap darashi raap da llú roc nica na ra re casi rsag roo ru lsoa ra- ra beuk ra manga nac ni masru lasa gaap pa te shí llet ra gat mertis nubuelt rianaca ra manga rla shinic lorashi per por ni ria rashi o pues por ni den callau- casia rashi re ro llú con ra plag ish.